At otta roo nok am nok tomti a kamen, <hesitation> a gwamnati ves kaa naa tomsa billas, me n ii menge atta a pinnam ni a gookun tomsak, rem a goro, goreem ina meek sə a goron sə a goro sə billa pal ee sa bonge ee waza billos, waza miz a goro sapu tomsan, nok kaa kollo zuk pah, uri ina kee ina kollo, eé kolloe gə ina iree ee ii bookan, ǐ goro gə netta ii, e ii laka delloroo una go, uri ina ree arki maa ii nentinen, nok ina kamen ina omen ni kami pami, ee gook ina omande pah, ori ee ree rullə, uri ree gorika una ree ina goopan, ama me kolukaa me kolun at, n kolu nok minge sə n gessə mari paka billak, mari boo sə na tor gwan ta billək tə, uni me ina n ii mari na men, n kotu zuk pah, n kolu, menge sə mari na mee, mari ge, mari naa ge gus, sə na kwee sə na tor boo kwanta billək tə ka, nok riik kolukaa zuka, mee kekeen ar endə dellə, dərmiya mindei rə ma, n kolu, n kolu dellan gamnar, kalla ara torun nak manza derke ko tetteere ree ii dook bongi waine ura zi dan wanza ees, sogaɓa a ee zaa pu zak tro ri an az, ee derke naa rii nok anya noktomsa kammes tomsa billəsji ii memen ar, ii memen ina n goron, ina zokkan n goro pah ina omen ni n goro.